ho ekonomi ma ho finansi mu cunumi matete ekonomi ɓɛ'a rekuvreman mide <woo> ekonomi ɲunle san biye ni tun tawɛ a jira wari a vera ɓa nucoza a bwera mi tun yirawe a bebee ni bidzɛ waa ekonomi ɲan ma a woro mu wa ji ekonomi biye ni tun a naforo mi biye ni tun ma bena jira naforo co'oyamu ni ekonomu ɲan ma woro mu finansi ɲan ma woro mu donk awa etidiye ekonomi mu a benɛ mu pa'a mi matete mu pa'a mi matete